Ah gny karazana dinosaures zany tsy de misy fomba fiteny anazy loatsy izy io amy teny gasy indrindra amy teny tanosy moa fa gny haiko de ho tognoniko eto aby de gny tyranosaures, gny sauropodes, gny ceratopsiens, da misy avao koa gny rapaces, misy koa gny théropodes, izy io carnivores io dinosaures io, misy koa gny titanosaures, mbo mihoatsoatsy gny tyranosaures koa ty, misy koa gny ankylosaures, misy gny ah dinosaures à plumes, misy volony zany, misy gny adrosaures, ah misy koa gny ornithomimidae, karazana dinosaure avao koa izy io fa da manahatahaky voro io, de misy koa gny ornithopodes, ah izy io gny dinosaures kelikely mihina mihina ino izy tiky ravin-draha akata, de misy gny pachycephalo-losares, de misy koa gny prosoropaudes de misy gny stegosaures. Angamba zay aby gny haiko. Gny faraparany angamba théraz- thérazinorau- ah thérazinosaures gny faraparany kokoa fa tsy de misy mihoatsy anizay haiko aloha.